तूपी रोईचे गोने बारी प्रकार रोई। बारिषनो तूपी रोई, थन्नो तूपी रोई। धूपनो तूपी रोई, थन्नो और बारिषनो और सुबन अलग-अलग तूपी रोई। विदेशे में जदातर धूप लागे कहें काई तूपी माथ हिंदे। पिर्यान ने पुरेन तूपी काई अलग-अलग रोई। पिर्यान रोईचे काई अलग कोदी काई अगल कोदी काई नामली रोई। जे पुरेन रोईचे काई चारी मेर कोदी काई। ना गुलेमली तूपी जे पिर्यान रोईचे। काई नामली तूपी रोई। अलग-अलग तूपी काई अगल कोदी काई नामली तूपी काई।